E ke'n jeeq wu tz'lom wa'chi' k'olik wun choch <hesitation> ixk xikinb'an este ruk' para ke xtinjaq tkal tkaal. ruk'jun llave para ke ya xtokik wnaq xtokik <hesitation> njel wun papá, wu wtziik i todo eso si xtkb'an <hesitation> jun kompartimiento wuuk chjaay pwes xtiktij jun kpepsi jun koka o jun mostear i njel xtikb'an <hesitation> ruk' wtziik.